I fiasagne hety zashy da maro, ao ohatry koe agneteza volo izy da asany raika avao koa izay, agnetezagnao lamba izy, agnetezagnao tady izy, zay gny agneteza taratasy, agneteza arakaraky gne karazagne hety avao koa misy ohatry mbola maha- mahatapaky vy avy akao e karazagny raha sendra gnane mafimafy io.